<noise> ua hoʻohana ʻia no nā ʻuaki pākeke ka ʻuaki i hiki ke wehe a pani me ka lima <noise> ʻaʻale ka mea maʻamau i <noise> hoʻohana nui ʻia a ʻike nui ʻia <hesitation> kēia mau lā ma ka ʻapolima <noise> akā aia ma kekahi ʻano kaula kekahi ʻano kaula hao <noise> a laila aia kēlā <hesitation> ʻuaki <hesitation> <noise> poepoe pōʻai i hiki ke wehe a pani ma ka lima <noise>